Tocouma dane fénan nimo férine fo a baghma nimo kade fo, nimo kade tocouma a baghma, nimo kade tocouma dékdi mo simratigoni bouwo gnitima réke, nimo bounta same réke mo yike wo bodone toudu dékdi métimoni dékdi métimoni parce que yalé bigué imétimoni dékdi mo simratigoni bi iféni wo mati tocone dodone bi féni mati di ghounne nigoma nimo gnaname gnitima dékdi mo wiyone koure koure koure koure mo bélango gnitima mo yike wo bodone tou siguime fo dotou mounne gnitighoune, dotou- dotou- dotou- dotou- dotou béne souma dé. Yo dékdi mo simratigoni, yo hanni bou wima ma férine gniti nimo wiwo doron koure- koure- koure mola yike wo bodone toudou isame same sa kiramo parce que mo simratine wo wima lé ghounné bigué- ghounné bigué déti ki, dékdi <hesitation> tocouma dane détini dékdi <hesitation> ni karatima same dékdi nimo léni ka bou tocouma ma régui sike mo wifo dékdi mo simratine fo wiwo doron, nimo wifo mola yike ibodone toudou isikime sa kiré, isikime sa kiré mo nigui yama mo lénini mo boufo moka nogoufo lountama. Tocou kade na go kognati dé, nimo kade tocouma dekdi mo simratifoni bélé kaye di modo.